ରାଇସ କୁକର କା କୌନ ଉଦ୍ଧେଶ ହୈ। ରାଇସ କୁକର <hesitation> ଗୁଟୀ ପରକାର ବାସଵନ ହୋତେ, ଏହା ଖାଦ୍ଦିଯୋଂ ଔର ଅଂଧିଯୋଂ <hesitation> ପହଈଂ। ସ୍ପେଶାଲୀ ଚାଵଲ କୁଛ ଭାତ୍ତର ତୀଯରୀ କୁରିଯାପେଂ ଵିଭାର କର ଜେତା ହୈ। ପ୍ରସ୍ଣଟୀ ଅତି ସଂଖିପ୍ତ ହୋତେ, ରାଇସ କୁକର ରାଓ <hesitation> ଉପୋ ଜୋଗୀତା ଵିସର ଏଟୀ ପହୁଚରା ଜାଈଚୀ। ରାଇସ କୁକର କୋ ହମେଂ ଵିଭିଯନନା କାର୍ଜିର ଵିଭାର କରୀ ଥାଓ।